अपन अहार से मीठा चीज जिसे की चीनी से बचे। के तरीका में कम वसा वाला बीना मीठा वाला दूद। पिये के चाहचे चीनी यूग्द अनाज की जग साधा साभूत। अनाज के इस्तेमाल करे जाएला बढ़िया मानल चे चीनी। की जग मसाले का इस्तेमाल करे ला चाहचे अपन अहार। में सबजीयां के भी सामिल कर लेला चाहचे खात पदार्थ। का लेबल पर देवल गईल पोशन सम्मंधी जनकारी। पढ़ला के बादे उकरा गरहन करेला बढ़िया मानल जाएचे।